Ja sa in, sada in teeyu uva, kakao nteyu uva ja jaa tao yujaa, tao este nuuyo nu ni jiso, tao ya´ayo, naayo taka ja ka asi nu taka ya´a asi, tao yuate ni jao suka kua saado hora jaada.